E- nikonihtos axan seki tlen de totomeh, tototzitzin amo nikmati kenik yehwan e- motlaihkuak tlanesikin nes nochtin walmewah, waltlakuikah, patlantinemih, e- amati kenin ya konitta yotlaneski, pos pakih, melahka nikita pakih ok kualkan, e- patlantinemih tlakuikah, motlaliah itech kuawitl, e- keh melahka kinpaktiah konitta kenik tlanesikin. Iwan noihki nikita nes cuando kiawi amo melahka kihkisa, san cuando kualtzin tlachipawi tos nes kualtzin lakuikatinemih, iwan cuando tiotlak noihki <hesitation> antes kochitiwih, yehwan melahka tlakuikah, <hesitation> iwan ya satepan cuando yotlayowak ayekmo sekinkaki nahnawatih totohtzitzin san de de ich tonal cuando tlanestok sekinmita patlantinemih melahka, tos yehwan xamo ihkon ihkuak tlakuikah ihkon in monotzah porque sewaltzahtzi, okse waltlanankilia ihkin wehkatzin, o se patlantiw oksekan yawi, okse igual ompa yawi kitoka. Tos nes nikita igual por keh itech se tepahsol, itech se nido, ompa tlen san sekan ompa kateh, san sekan nentinemih, oksepa mahsitiwih san sekan, amo melahka wehka mokahtehtinemih totomeh, san sekan patlantinemih.